E li awaj che qast otz kinwilan o qast <hesitation> kiqaj chiniwach e li kumatz rimal la' <hesitation> qanejeel qet- am che k'o <hesitation> k'o wunaq ke kikamsimaj wuxu' k'o kachalal <hesitation> kiraqam k'ax wuxu' kiti'maj <noise> <hesitation> ela' qas k'o kaan pi nichomb'aal che <hesitation> qast ptz kinwilan rimal <hesitation> k'o k'ax kirb'anan <noise> rajawxiik b'la' <hesitation> <noise> qaqilan e jun awaj rii' k'o chiran kirtii' jun wunaq y jun tib'al la' ke'l kaan wani' ne kir kire kib'eek pi ralwaal qachalaal wuxu' kib'eek pi ralwaal li wunaq <hesitation> rajawxiik b'la' qaqilan che rib'aniik qab'anan wa wa k'o jun jun awaj rii' kajrita'an <noise> re qe qata' qiib' rajawxiik b'la' <noise> qe wani' ne kajb'eek <noise> rik'in kununeel kajb'eek che'el chee' <noise> re qakunaj wiib' qiib' xa' kela' k'ot yab'iil kipetek, k'ot k'ax, k'ot k'axk'ool kipe pi taq k'aslemaal <hesitation> kina'taj saqa'n chuwan <noise> che k'o jun xirti' li wajaaw y lara' <hesitation> rilan y re xirxijt riib' junaam rik'in <noise> xaq kela' riya' kaan, rimal rita't riib' <noise> <hesitation> jun kumatz rii' riya' kan ritib'aal y b'eek juntir <noise> Re richakpil pi ralwaal y saqta'naal, saqta'naal <hesitation> b'eek li yab'iil o b'eek juntir richakpiil li tib'al li kumatz rii' pi ralwaal y x' kela' lara' xiraq k'ax, wuxu' <hesitation> may mayir ralwaal qaj cha' chiran y qast y ela' qas otz chuwa re'en rimal riya' kaan jun k'utb'al rii' chuwan che k'ax b'ala' rimal <hesitation> qana' chiran junaam rik'in kawnek xirkamsaj b'iik wajaaw.